බිය කියන වචනය <hesitation> කියද්දී ඇත්තටම මට මතක් වෙන්නේ <hesitation> ඒක අපේ හැම <hesitation> දෙනා ළඟම තියෙන <hesitation> හැඟීමක් කියන එක. මොකද බිය <hesitation> අපි එක එකකෙනාට විවිධාකාරයෙන් බලපානවා. සමහර දෙනා <hesitation> සත්තුන්ට බියක් දක්වනවා. සමහර අය <hesitation> සමහර මිනිසුන්ට බයක් දක්වනවා. ඒ වගේම තමයි <hesitation> සමහර අය <hesitation> ජීවිතයේ ඉදිරියෙ වෙන දේවල් ගැන <hesitation> බියකින් ඉන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් සමහර අය <hesitation> තමන්ගේ අතීතයෙ වුණ දේවල් වලින් තමන්ට යම්කිසි හානියක් වෙයි කියලා බියකින් ජීවත් වෙනවා. මේ වගේ විවිධාකාර හේතු නිසා මිනිසුන් බියෙන් ජීවත් වෙනවා. නමුත් <hesitation> අපි ඕනවට වැඩියෙන් බියවීම තුළ <hesitation> අපේ ජීවිතේ තියෙන සැනසීම අපිට අහිමි වෙනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් නම් බිය නොවී ශක්තිමත්ව අපේ ජීවිතේ හැමදේටම මුහුණ දෙන්න <hesitation> මං හිතනවා අපිට <hesitation> ඉතාමත්ම <hesitation> සැහැල්ලුවෙන් අපේ ජීවිතය අවසානය දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ සත්තුන්ට වගේ තියෙන බිය ගත්තහම ඒව නම් අපිට පෞද්ගලිකව තියෙන භයානක අත්දැකීම් නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒවා නම් අපිට පාලනය කරන්න ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට අනාගතය ගැන <hesitation> අතීතය ගැන බියක් තියෙනවා නම් ඒ වලින් වැළකෙන්න නම් <hesitation> අපිට <hesitation> අපේ අධ්‍යාත්මික මට්ටම මානසික මට්ටම දියුණු කරගැනීම තුළ <hesitation> ඒක කරන්න පුළුවන්.